Ah raha zah zao a mandinika zany eo nandoro raha tanaty lapoaly zaho a de nefa raha iny mipetaka be sy afaka de aleko lapoaly iny de ataoko rano ataoko rano lapoaly a de aherinanahy atengina ambony afo a de avelako mangotraka amin'iny zany a mora mampafaky le katakatan'ny raha tavela ambony <hesitation> ambonin'ny amy lapoaly iny de avekeo amizegny avela magasiaka rano iny de sasana izy avekeo de iny izy afaka mora.